<noise> أي وظيفة فيها تنظيم أو كثابة أحب أرتب الأمور وأعبر عن أفكاري فحسيت أني بكون ممتعة بهالنوع من الشغل.